A̱ na̱k ɗe amo a wuli ɗe ba boo ka̱ɗe ami go, kume lu tlo wugo ilgwe a laka̱n ka̱ hwol tuki ta kum hwol tuk so iˈe go yek ɗe <noise> lu go ta yen mbala̱n jini ko wokko tlinya go ka̱ hwol tuki ko wokko na̱ kili gini na̱ mil jini na̱ ma̱jwe ɗe poa wo ni nja suksi wu to gaskiya ili wo a pali hwol tuki iˈe tulli hwol tuki iˈe, kaal ɗa̱ gwisi a pa a po su a yen a̱a̱ mal jini si mago a kum hwol tuki i'e a pal tet ka̱ lu tla gini yek mago nu a kum hwol tuki iˈe, ka̱ zhin ka̱n a li mago kaman ka̱ kume a li ka̱ zhin yek a yen wo gi te mbuni wugo, to gasikya yek amgo a pa̱li hwol tuki, ten ndat cin wo ilgwe ɗe pa wo ba kum hwol gwas iˈe go yek ɗe mus ilgwe ɗe pa wo niɗa gi go a yeni go ni ma nbunti gwel mbala̱n jwe pa a ni suksi ju ko wokko mbala̱n ko wokko ni ka̱ hwol tuk to a tlinya na̱ hwol tuki a ma wu hal a ndat cimi a nda cin na̱ hwol tuki a̱ na̱k ɗe lu tlo go a mbi gaa gi ka̱ hwol tuk go to hal akan la̱t ga̱ ndat cin a nima kumti hwol tuki, na̱k kangwe ɗe pa wo a dla̱m a da̱ka wu hal loko ci gwe mal ji pal yi ka̱ sukti yek a sak ɓalsi ka̱ wugo yek mago a kum hwol tuki a po da̱m suk mbala̱n a po kum ilgwe ɗe pa wo ko wokko ni giɓi go ga̱ hwol tuk ka̱ go kwarai a mago a pal hwol tuk a sannan go a mbi illa̱ nuki. Mil jini suk kili jini si ko wokko mbi ilgwe ɗe ta̱ lami wu ten ndat to a mbi illa hwol tuki iˈe hwol tuk gi wo hal a man <hesitation> nunati so a man misaltati so sabona hwol tukisi nali a lam ilgwe ɗe pa wo lu a tlo wugo ko wokko ta yenti ka̱ hwol tuk go to yek ɗe ta̱mti gini, a yili kume a̱ wulti ka̱ ta wul ka̱ mago ka̱ li ka̱n hal nige a hwol tuk gi mbi dli gon tun tet lubi ka̱n kume yil tet na̱ hwol go a li ka̱ ki wugo a hwol tuk gi mba̱l dli ten ilgwe ɗe pa a la pa̱lti go ba yen ili wo muni gwel iˈe kume ka̱ zhin ka̱n a li mago ten gasisi wo zhimi a mbuni gwel iˈe, kume ma ma̱tlti ka̱n a na ma̱tlti ka̱ me ka we na̱k ge kaman a na nak shuk gini a nak ma̱tlti ka̱ lu jwe ɗe paw ni nja alubi wu ta yen kangwe ɗe kaal bii jina̱n ni zuwa lu kolti zhin jina̱n ju kap a tulli hwol tuk i to kume lu tlo yek hal a kume ɗe ko wokko niɗa ko wokko a yen mil lubi jini kaman suk kili gini kap wo wkko ni ka̱ hhwol tuk go to yek mago tulli hwol tuk iˈe to ta̱ nya zini ang.